Izy anie diso be saignintsika hoe kaofa hanigny zany tokony asiagna hena zay vao tegna tsara zay vao tegna miboàka tsironazy, afaka mahandro sa- <hesitation> mahandro hanigny koa anao rô atao maro loko volanin-jareo agnivon-tany aketo, atao maromaro kolera raha io zany hoe misy karazany legioma, misy karazagna regny <hesitation> hagnana regny aharo akao ô, regny zany izy tegna hampy, tegna hampy zany otrikaigny.